<hesitation> Hafa hafa koa areky izen̈y. Izy kà zen̈y nivolan̈a zen̈y irô biby àby àby iô, irô tsy môra meloko ndreky, malaky mihavan̈a, zen̈y, zen̈y ten̈a ny lesony azoko, ia, karà izen̈y.